Аввалан, бисёр ҳайвонот муҳити муайяни иқлимиро дӯст медоранд. Вақте, ки иқлим тағйир меёбад, онҳо маҷбуранд ҷойи зисти худро тарк кунанд ё нобут шаванд. Масалан, бобри қутбӣ, ки барои шикор яхро лозим дорад, бо об шудани яхҳо дар хатар мемонад. Дуюм, гармшавии об дар уқёнусҳо ба зиндагии моҳӣ ва марҷонҳо зарар мерасонад. Баъзе намудҳо наметавонанд ба оби гарм мутобиқ шаванд ва баъзеи дигар мемуранд, ки ин ба занҷираи озуқавӣ таъсир мекунад.